Misia reta ndie yautavi ivira ia, yamoporata jare ñamojeengatuta supereta ipuere vaera jou, ñanemiarita supereta ibeneficio jokuraitako omboipi jou <noise> reta.